<hesitation> Fan̈amain̈ana fan̈eva àby io zen̈y, karakôry zen̈y an̈azavan̈a izy. <hesitation> karà ty edy ai raha karà broshin in̈y fo zen̈y izy fa izy zen̈y manisy tsiko zen̈y abôka ny raha io. Apetaka amy ny koron bôka eo amin'jay zen̈y man̈aboaka tsiko karaha ventilatera in̈y, mahamaiky fan̈eva.